Era que s'era un ombrinu que diva paí a espárragus i hormi diva escurenciendu pos se diva videndu peol. Casu es qu'andava tan encevicau conos espárragus que se le hizu escuru i prencipió a sentil comu una solombra, comu que anguna cosa andava tras d'él i l'ombrinu, enga a ahilal pensandu-si qu'era l'entisnau o el machu lanúu porque es lo que le tenían contau de chicu i afinal resulta qu'era un cevil que andava tamién perdíu.